மறைமுகம் என்ற சொல்லை நினைத்தால். என் மனதில் முதலில் வருவது ஒரு மனிதனின் நம்பகத்தன்மையும். அதிருப்தி இல்லாமல் உண்மையை சொல்வதும் ஆகும். மறைமுகம் என்பது தனிப்பட்ட நன்மையை நோக்கி செல்லாமல். மற்றவர்கள் மற்றும் சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக. அந்த உண்மையை நிலைத்துவைக்கும் குணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இன்றைய காலத்தில் மறைமுகம் என்பது மனிதர் தன். வாழ்வில் அடிப்படையான நீதி மற்றும் நம்பகத்தன்மையை. உருவாக்கும் பணியாக கருதப்படுகிறது. அதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படுவதை உணர்வதில். தன்மையான நம்பிக்கை இருக்கிறது மறைமுகம் என்பது. ஒவ்வொருவருக்கும் நம்பகமான பாதுகாப்பான மற்றும். நேர்மையான உறவுகளை உருவாக்குகிறது அதனால். இது ஒரு மனிதனின் ஆளுமையை உயர்த்துவதாகவும். அவரை சமூகத்தில் மதிக்கப்பட வேண்டியவராக. மாற்றுவதாகவும் செய்யும்.